<noise> este joo jatiun refrigerador te joo sirve ja chauyo taka stoayo, sta viiji ntitoyo te chuujo va staa viiji inteyo, xi no nintio teyo stouo, inteyo, nouo viiki tiimaa kuou, tiinaa soo, chinteyo tin te fuuo chi este kanta chipanouou viixa tin teu jo teuyoo, no yuu chuuje te no yuu so te yuu saaiiouu tua niou tui niteye tua ti teupe tii, tae inu naa te no uou joo inna te uno, te unii, te kuu kii xiii. Ia unuu kii kootia te kii tavayo na keeo te yua chi kanta yua ja tiun xaayo yaa.